Gn'Australie koa gny hasiatsika resaky gny kolotsainany. Izy io de tanana tia miaina ivelan'ny gny trano aloha zany. Tsy antrano gn'anazy fa somary mijotso kely. Misy kangoroo agny, misy any ze natiora zay soa hentia, indrindra hoan'ny touristes zany afaky mahita anizay karaza natiora zay isankazarany zay. Gny hazo, gny kangoroo, tsy misy amitsika aty loatsy. Ah ereo tia manao rugby, ndre afarany nouvelle-zealand kely aloha fe ereo mahay rugby koa, ereo tia cricket.